Gaskiya irɗ nsher a rayuwa ainihi wɗdakur ntra ma miya tunamin salaka irin sava ta damincintɗa a mynak sara birgeɗa ɗa shar bawl ko kuma a tara avi nshar taku are gakiya rega ye a nai msiɗa akwa rayuwa nara kuɗa ya fwamda emuyyan ya a r ache bau a huɗa damboa local govt. Kanda kanda kaicin ala lik laka, nara kamda kucin, nara ka local govt. a kikin ada ward ward kamda kikin a tayiman. Kalo kdicin razari multe forfor wed toka ago nzida wuyaram kamdu kollcina vwam. Gaskiya amuwi nda gu in gadi msoda kur ball nda sosal gaskiya ya nshar har ya uwi anuwi ya a nshar har yaa uwi ka ya sadar enowiyan sadtaka pali jar yar a sodar saɗa jar sa pal. Gaskiya auwurnda ga in gadi insida sosai. Kuma har kwase dai nɗaga makara amuwira kiy bara ɗai ki ngadi maadakur iri ya nga aawai ɓasariji la, salaka, ago i dam, yata salaka kwa, sara kida mwa ni ka ajawal parwacin ji ka ngadi msida ka da uwi confidence ki yagi ye nara ka ya bara mira cha bau ka ajawai parwaahdi kwa ya nga msiɗa sosai. Mussawan ro ɗa nandga nshar bau are.

He lugdur a huɗa azur nir ha lugdur nja. Davugan kamda nshar ɗ naga gaskiya amuuyan har saɓar takiwa san amda nga ɗa kana yi mwa wastha takta tara maimik tara ania ta kira mbudan ta taku laka, salaka, kuma yadda kamda nuwari labagan ɗa nagan tara fam. Ya a tara dai ya wul yanda ka taku an shara. A garin ga wastha a wi wula mi tuta kwacinwa, mi tata sa wa. Nin hau akwa dafa, aboi ye amda wula aboi ye amda wula day ita palcin kara wula palaw amna, garin kwacimnan, amdara kiya nuwadar ara jar kwaci kajar palcin, dara wula yake yau i palcin ita wulan kawai inja ya a sa kaɓa ra ka ya a yuuh kaja mbuda ɗa wa. Amma sukwa, ngaba ra ka ngaba dan har ki ɗaba, anuuyan har ka chawai zuba kamdora ha ari- kamdara hau ari chawai. Gaskiya anuwi nda ga kai! Awa msiɗakur ago ndagan yandara ta fani yau jar sa amda pwalda dɗ har amda tamira amdara sakambari…